tekur að líkindum sæti Bandaríkjanna í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna forsætisráðherra segir að það sé viðurkenning á áherslu Íslendinga á jafnrétti kynjanna og málefni hinsegin fólks þrítug kona sem nýlega greindist með þriðja stigs brjóstakrabbamein vill að lögum verði breytt þannig að hægt verðandi mæður segjast þreyttar og reiðar yfir óvissu um starfsemi á fæðingardeildum í sumar þær vilji ekki vera tilraunadýr tólf ljósmæður hætta störfum á Landspítalanum um helgina lokaðar

eiga að rísa í Evrópu samkvæmt nýju samkomulagi leiðtoga e s b samkomulagið er bæði umdeilt og óljóst leikskólabörn

á Ísafirði

sig um borð í skemmtiferðaskipi í dag og leist vel á en dáðust líka að útsýninu úr von er á yfir hundrað skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar í sumar

gott kvöld samstaða hefur náðst í ríkjahópi Vesturlanda hjá Sameinuðu þjóðunum um að Ísland gefi kost á sér það sæti sem losnaði í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna við úrsögn Bandaríkjanna úr ráðinu nýverið fjörutíu og sjö ríki sitja í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna sem hefur aðsetur í Genf en sjö þeirra

eru í hópi Vestur Evrópu og annarra ríkja Bandaríkin sögðu sig úr ráðinu fyrr í þessum mánuði og við það losnaði eitt af sætum Vesturlanda samkvæmt tilkynningu frá Stjórnarráðinu

náðist fljótlega samstaða um að Ísland gæfi kost á sér í það sæti nái Ísland kjöri fyllum við sætið út tímabil Bandaríkjanna eða til ársloka tvö þúsund og nítján Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra kveðst ánægð með þetta nýja verkefni Íslendinga

málaflutningur okkar hefur þegar vakið athygli og hlotið ákveðna viðurkenningu þar

talað fyrir mannréttindum í breiðum skilningi

jafnrétti kynjanna og málefni hinsegin fólks og fleiri málaflokka og

að við munum þurfa að taka afstöðu til fleiri mála með afgerandi hætti þannig að þetta mun auðvitað styrkja umræðu um mannréttindamál hér heima og dýpka hana mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna hefur það markmið að efla og vernda mannréttindi aðildarríkjanna

Guðbrandsson var í dag kjörinn í nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi

barna hann var kjörinn til fjögurra ára hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og bókana við hann tilnefning Braga varð umdeild eftir að þrjár barnaverndarnefndir kvörtuðu undan óeðlilegum afskiptum hans af barnaverndarmálum á meðan hann gegndi embætti forstjóra Barnaverndarstofu velferðarráðuneytið taldi hann ekki hafa gerst brotlegan við lög en en sagði hann hafa farið út fyrir starfssvið sitt óháð úttekt leiddi í ljós að ráðuneytið hefði ekki staðið rétt að athuguninni kona sem á von á barni um miðjan júlí segist vera hætt

vera kvíðin vegna kjaradeilna ljósmæðra og ríkisins orðin reið önnur verðandi móðir segir óþægilegt að vita ekki hvernig aðstæður verði þegar hún fæðir tólf ljósmæður hætta störfum á Landspítalanum um mánaðamótin vegna óánægju með kjör sín þá stendur yfir atkvæðagreiðsla ljósmæðra um yfirvinnubann þær Margrét og Ingunn eiga báðar von á barni um miðjan júlí og vonast því til að kjaradeilan leysist sem fyrst ég hef reynt að skoða þetta sem allra allra minnst því ég

ekki hormónastarfsemi í að kynna mér þetta almenninlega þannig að ég hef ekki nennt að liggja grenjandi uppi í rúmi öll kvöld en núna er maður bara orðinn þreyttur á þessu klárist er þetta óþægileg tilhugsun mjög svo ég nenni ekki að vera eitthvert tilraunadýr hvorki ég eða barnið mitt að vita ekki hvað maður er að fara út í þegar maður labbar

Landspítalann hvort hvort manni gangi vel yfir höfuð að eiga barnið hversu hratt manni verður mokað út ekki alveg í boði að bjóða verðandi foreldrum og börnunum upp á þetta þetta er fyrsta barn sem ég er að fara að eignast þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað ég er að fara út í maður er að fara út í meiri óvissu

að það muni leysast úr þessu og þetta verði allt í góðu maður vill ekki hugsa til þess að það eigi að bjóða konum og börnum upp á þetta myndirðu segja að þetta valdi þér kvíða og áhyggjum ég er eiginlega samt hætt að hafa áhyggjur og orðin frekar þreytt á þessu orðin reið maður vill ekki fara í fæðingu með þessar tilfinningar á bakinu maður vill bara fara og hlakka til að fá krakkann í hendurnar og gera þetta almennilega hingað

á kvennadeildina stefna þær Margrét og Ingunn um miðjan

hvernig lýst þér á þetta Guðrún ég trúði því ekki að þetta myndi fara svona en hér erum við

þeim á ekki að líða svona

er þetta ekki gott höfum ekki að vera að taka aukavaktir þetta er slæmt mál

kona sem greindist í fyrra með þriðja stigs brjóstakrabbamein komst nýlega að því að upplýsingar um að hún bæri brakka genið svokallaða hefðu legið fyrir löngu áður en hún greindist hún

vill að lögum verði breytt þannig að hægt verði að láta fólk sem ber genið vita af því svo hægt sé að bregðast við í tæka tíð starfshópur á vegum heilbrigðisráðherra skilaði í vor skýrslu um nýtingu erfðaupplýsinga í einstaklingsmiðuðum forvörnum þar kom fram að upplýst samþykki þurfi til að veita fólki upplýsingar um hvort það beri svokallaða

og sex prósent líkur eru á að konur í þeim hópi fái krabbamein á lífsleiðinni Dagný er ein þeirra hún greindist með þriðja stigs brjóstakrabbamein í fyrra þá rétt orðin þrítug það þarf að taka bæði brjóstin búið að taka annað það verður gert seinna ekki alveg strax maður er með barn og er ekki auðvelt íslensk erfðagreining á dulkóðuð gögn um ríflega þúsund

en mega ekki láta þær upplýsingar í té að fyrra bragði þar sem í stjórnarskránni og persónuverndarlöggjöfinni eru friðhelgisákvæði sem gera þá leið ekki færa Dagný tók

þátt í rannsókn hjá íslenskri erfðagreiningu fyrir nokkrum árum og því voru til upplýsingar um að hún væri með þessa hættulegu stökkbreytingu án þess að hún hefði hugmynd um það að komast að þessu svona

þetta er

lífshættulegur sjúkdómur og ef það er hægt að bjarga lífum þá bara þarf að gera það rúmlega tuttugu og átta þúsund manns hafa skráð sig á arfgerð punktur is vefgátt Íslenskrar erfðagreiningar þar sem fólk getur sjálft óskað eftir vitneskju um hvort það sé með

Dagný segist ekki geta gert sér í hugarlund að það

sé til sú manneskja í hennar sporum sem hefði ekki viljað fá tækifæri til að grípa inn í um leið og það var hægt en hún vill ganga lengra og vill sjá lögunum breytt þannig að hægt verði að nálgast alla þá sem bera genið að fyrra bragði og upplýsa þá um það sem vita ekki af því og þá er náttúrulega bara nauðsynlegt að grípa strax inn í það er bara mjög einfalt stjórnarskrá Íslands og endurskoðun hennar var umræðuefnið á löngum fundi stjórnmálaleiðtoga á Þingvöllum í dag gert er ráð fyrir að vinna við

standi fram á næsta kjörtímabil formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi komu

hingað í ráðherrabústaðinn á Þingvöllum í dag eftir hádegi og gerðu ráð fyrir að sitja þetta er vinnufundur segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sá fyrsti af mörgum við ákváðum að byrja á þeim atriðum sem eru lengst komin í umræðu og mest verið unnið í á undanförnum árum og áratugum þannig að við erum hér í dag til að mynda fundinn á að ræða umhverfismál í stjórnarskrá og erum svo að halda áfram í frekari málefni nú á eftir er er samstaða um um einhver atriði ja við erum eiginlega bara að hefja efnislega umræðu við höfum verið að ræða fyrirkomulag vinnunar hingað til og og það hefur gengið ágætlega og við erum hingað komin og bara nokkuð ánægð með að vera að hefja þessa efnislegu umræðu snemmt að segja til um það hvort við náum samstöðu fullkominni samstöðu um öll atriði en umræðan hefur verið mjög góð það sem

er mikil vinna hefur verið lögð í endurskoðun stjórnarskrárinnar undanfarin ár stjórnlagaþing kom saman nefndir hafa verið skipaðar og ekkert bólar enn á tillögum Katrín

segist samt binda vonir við þessa lotu sem segja má að hafi byrjað í dag við höfum lagt þetta upp sem verkefni fyrir tvö kjörtímabil og erum búin að setja niður efnisatriði á þetta kjörtímabil núna

samstaða um allar breytingar en ég held að við getum alveg gert okkur vonir um að ná einhverjum áföngum og ég held að við skuldum þjóðinni það efla á gæslu á ytri landamærum Evrópusambandins og koma upp sérstökum miðstöðvum fyrir flóttafólk samkvæmt samkomulagi sem leiðtogar e s b ríkja komust

að á átakafundum í gær og í dag forseti leiðtogaráðs e s b segir þó of snemmt að tala um að árangur hafi

náðst í málefnum flóttafólks það erfiðasta sé eftir leiðtogar Evrópusambandsríkja mættu vansvefta til fundar í Brussel í morgun því fyrri dagur

í gær dróst langt fram á nótt forsætisráðherra Ítalíu neitaði að ræða nokkuð annað fyrr en málefni flóttafólks væru útkljáð hörð afstaða nýrra stjórnvalda á Ítalíu í garð flóttafólks á Miðjarðarhafi hefur valdið mikilli spennu í Evrópusamstarfinu á fréttafundi í dag var spurður hvort hann hefði kúgað kollega sína samkomulagið felur í sér að fólki verði haldið í lokuðum

á meðan skorið er úr um hvort það eigi rétt á að koma til Evrópu eða ekki margt er þó enn óljóst svo sem hvar þessar miðstöðvar verða og hver borgar og því ljóst að mikil vinna er eftir samkomulagið er þó sagt sigur fyrir Merkel sem hefur átt í deilum um flóttamannastefnu sína við

þjóðanna og Alþjóða fögnuðu samkomulaginu en læknar án landamæra fordæma það og segja að með þessu ætli Evrópa að loka á þá verst settu það verður tætt og tryllt um ófá

við Egilsstaði um helgina þar fer fram Norðurlandameistaramót í torfæru skipuleggjendur reikna með að yfir þúsund manns leggi leið sína austur

í bæinn og heyra mátti miklar drunur þegar þeir voru teknir af kerrunum og

hérna kemur Ási á

þetta á eftir að ganga eins og í sögu mjög gaman að vera komin

alltaf sól á Egilsstöðum alls taka tuttugu og sex bílar þátt í torfærunni tveir eru frá Egilsstöðum og fjórir koma frá Noregi með alla sína útgerð Norðurlandameistaramót í torfæru sem við erum að fara að halda hér tveggja daga keppni þannig að nú erum við með átján brautir í staðinn við höfum alltaf bara verið með sex brautir

getum sagt að síðustu þrjár vikur hafa

mjög mikið í þetta hjá vissum mönnum hér þetta er mikið að leggja átján brautir sem er óvenju mikið

laga til hér

þarf mikið pláss

eru mjög góðar til torfæruaksturs við erum með mjög fjölbreyttan jarðveg sem við getum haft áhorfendur geta horft mjög vel á geta verið næstum um sömu hæð og torfærubílar þessi bíll Hekla var smíðaður í fyrra á þremur mánuðum og er nú á nýjum dekkjum stykkið getur kostað um tvö hundruð þúsund eigandinn leggur líka talsvert upp úr útliti bílsins en þannig fást styrkir bíllinn er tólf hundruð og fimmtíu kíló og skilar af mótor sjö hundruð hestöflum og er að keyra á níu hundruð hestöflum

ég vona að allir mæti á torfæruna á Egilsstöðum og morgun og á sunnudaginn og fylgist með

vonandi yfir þúsund manns sem koma hingað í sólina austur við hvetjum alla til að koma og vera með svokölluð

að geta sé nú eitthvað fyrir sólinni sex ára stelpa frá Ísafirði segist ekki spennt fyrir því að vinna á skemmtiferðaskipi því hún gæti orðið sjóveik hún og skólafélagar hennar höfðu þó ekkert á móti því að

nokkuð barnvænt skemmtiferðaskip á Ísafirði í morgun búist er við yfir hundrað skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar í sumar í stað þess að virða skipin fyrir sér úr landi fengu fimm og sex ára krakkar frá Ísafirði og Suðureyri að fara um borð

frá Þýskalandi þar fóru þau um langa ganga og stiga verslanir svo skelltu krakkarnir sér á barinn mjög

það var svo mikið útsýni af sjónum gætið þið hugsað ykkur að fara í ferðalag á svona skipi ég hef farið á svona skip bara í Bolungarvík í huga margra eru ferðir á skemmtiferðaskipum ekki hagkvæmasti ferðamátinn

en þegar ég verð sextán ára vinna í bónus líka nettó læða sem laumaði sér inn í gám í Noregi

tvær til þrjár vikur og endaði á Íslandi

á bókað flug til baka á mánudag matvælastofnun Noregs hefur ákveðið að gera undanþágu frá ströngum kröfum um bólusetningar og vegabréf og því fær pus að snúa svo fljótt

pus er ótrúlega vel á sig komin en hún var án matar og vatns í hún dvelur nú í einangrun á vegum Matvælastofnunar hér á landi og

tekið hraustlega til matar síns

síns þýðir einfaldlega

veðrið mér sýnist að ég hefði alveg eins geta lesið spá gærdagsins því Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur gerir ráð fyrir

átt þrjú til tíu metrar á

skúrir eða rigning

víða en dregur úr úrkomu annað kvöld hiti tíu til sautján stig birta Líf fer betur yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum þar stendur Edda Sif fréttavaktina í kvöld nýkomin frá Rússlandi

tekur að líkindum sæti Bandaríkjanna í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna forsætisráðherra segir að það sé viðurkenning á áherslu Íslendinga á jafnrétti kynjanna og málefni hinsegin fólks þrítug kona sem nýlega greindist með þriðja stigs

brjóstakrabbamein vill að lögum verði breytt þannig að hægt verði að láta þau sem bera

verðandi mæður segjast þreyttar og reiðar yfir óvissu um starfsemi á fæðingardeildum í sumar þær vilji ekki vera tilraunadýr tólf ljósmæður hætta störfum á Landspítalanum

eiga að rísa í Evrópu samkvæmt nýju samkomulagi leiðtoga e s b samkomulagið er bæði umdeilt og óljóst þessum fréttatíma er er lokið næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og alltaf eru nýjar fréttir á vefnum

fótboltamenn á h m í Rússlandi fengu aðeins frí í dag Frakkar og Argentínumenn takast á klukkan

klukkan sex verður leikur Úrúgvæ og Portúgals

annað kvöld veriði sæl og njótið helgarinnar